Ley bird, ley bird neh ley can build la net from ley palmtach <hesitation> palmtach ley ley ley one ley can plant in the town or ley get ley other one too can be in ley swamp ley swamp own too ley can also use it ley lay la la net in side you pass in one another pass it in one another pass it in one another and before you get to before you get to know then you will see ley mouth I na care how rain fall ley inside the seh rain can't embarass them so they lay ley build la house from ley palmtach ley palm nut own or ley swamp own ley use any of ley taches to fix la net.